والله أفظل إنى أعيش في عالم خالى من الجريمة، السبب هو أن الجريمة تؤثر بشكل مباشر على الأمان الشخصى والمجتمعى في زمن كثرت فيه الجرائم، وهذه الجرائم لها تأثيرات سلبية على جودة الحياة، عندما يكون هناك مستوى عالى من الجريمة يتحرص الناس للخوف والجلج، مما يؤثر على صحتهم النفسية والعلاجات الإجتماعية، وهذا شيء سئ فى مجتمعنا الحصرى اليوم.